<hesitation> Për me ushtru nashta ma shumë kisha shku n’gym për shkak se i kan krejt mjetet. <hesitation> n’shpi kisha ushtru najhere po nuk kisha mujt me i bo krejt treadmillat edhe peshat që jon n’gym. <hesitation> edhe pse nuk nihna rahat me ushtru mes njerzve, prap kisha vendos me shku n’naj fitnes.